اكتر سؤالين نقدر نعرضهم على أي شخص نكون حابة نتعرف عليه اكتر ونعرف معلومات عنه اكتر: هو ان انا نقوله مثلا كلمني عن نفسك اكتر، فهو هيديني المعلومات، هيقدملي نفسه، وظيفته، اهتاماته، هواياته، فهو هيديني معلومات اكتر منه من تلقاء نفسه. بعد كديه انا ممكن نسأله عن الانشطة اللي ممكن يحب يمارسها في شغله او في حياته العامة عموما وبالتالي هنتطرق اكتر عن خصوصيات انا حابة نعرفها عنه من خلال السؤالين دوول.